Uki do muabhi udo tiemina nuarelo eyebhi ghaki dose onemhi nuwe loe ni ene sini uku kuole bho elamhen ughariobhor solefua welriobha when wel ariobhor urio bhor ogha ki bie umusoto umui bar ni imhokan nei sel inaole nor oni ona eba oni zeni nia olorghu ijemi ami onegue yieba ayemie negie ba enoghu yemi <hesitation> wel gha muo nizeni bheran uguale aleba uhun ubiee ofo